Am an obam te emuna ubam te emuna eede bho, amalaria bho unyuni ku ubhin uru so, ezo bho unyuni ku ubhin uru obho pana na need oreleay ta ara asosi, manogho miikpulughu bkos ogho okuom obho kele bho adun obho kedio ubele mudum na poni pu loghon aghol kua oobhona amaleria dio onon avo nadigh pana onwe ida pami uki tiibha teenaan anwe akpulughu ani aseghe mavo obho abamam but ezira awuny arooy umoghonyan io paar bho adighi bo ke edi amen nooko lana nini bele oh, obherepeer omo bezo bho noko bho aloar bho na mara mo odigh digh odigh, peezi ra ku umoghonyan io amen ana umoghonya ezo kidio ana ubele pana omina ugho! Ta ami ta ki ani tibho teenaan enaan amin na dighi ani, ana ubhin ughi ke enaan abam avo bho akpulughu, amen ubhin ughi kua be pa amaleria na dua, igho obho eh, pizi igho na gir ana na bulo akon, kot ana na bhira aki ta avo teenaan, enaan abam emugh odi tavo oony obho to numa den kedio ana usa ma lemon grass obho na guru beke bho, na labukem obho kedio ufogh unogh kedio oony obho adum tezigh obho.